Be mi kamatu kaakasku dabe iya na dlami ii duu niya naak təka dlama gara. Kuma gaskiya dlamu da bəlam tənda npa naa iyu ii ɗa be mi naa ɗəga naa kaakasku ga da dəru lawante na zəga naa yadda nibasu naa ndaawa, na zəga naa yanda naa bari ɗabi'a ii maamu ga aa ɗəga naa dəvu bəlan